to mi yahi saare soobaajo am, say mi annda mi pusi glass kofi saare maako may, am mi noddan mo un mi biya o waɗa muyal useni mi annda mi pusi glass maako, o waɗa muyal, aya kopi may pusi, say mi tefa Parker be burɗi say mi ɓotta mi yaha mi rufa, mi biya mo useni o waɗa muyal.